कलम मा अंदर एक नली हूंदी, जैमा स्याही भरि हूंदी। जब कलम का निब (अगला सिरा) कागज से छुवांदा, त स्याही धीरे-धीरे बाहर आण लगदी और कागज मा लिखाण लगदी। निब का आकार ऐसा हूंदो, जैतकि स्याही लगातार बहि रहै, बिना ज्यादा फैलै, और साफ-सुथरो लिखण मा मद्दत करद।